צו קאכן הארטע אייער נעם ארויס אייער, מען לייגט בערך מער ווי דריי- מער ווי צוויי מיין איך, מען לייגט עס אריין אין א טאפ, מ'פילט עס אן מיט וואסער, און מ'לייגט אריין זאלץ אז מ'זאל עס קענען גרינג אפשיילן, מען לאזט עס אויפקאכן ביז ס'קאכט, און דעמאלטס לאזט מען עס פאר נאך צען מינוט און נאכדעם נעמט מען עס אראפ פון די פלאם און מ'פילט עס אן מיט קאלטע וואסער און נאכדעם קען מען עס עסן